تنظيف النّافذة أو النّوافذ بي بيتي بي شكِل صحيح أوّل الشّي بدّي إن أنا نضّف الغبرة عنُّن لإنّو إذا شلت الغبرة عنُّن بصير تنظيفُن كتير هيّن ما بئى بي جلغم الئزاز معي نِهائيّاً أوّل شي هيدا الّي بِعملو، ثانياً بيجي على الأزاز يلّي عندي بالبيت حأحكي عن أزاز واحد كيف بنضفو، بيجي عليه وبلّش بدلئلو مي ما بحُط صابون ولا مُعقّم للئزاز أبداً بدلُئلو مي منيح منيح منيح بصير الئزاز هون جاهز إنّي أنا بئى لمّعو نِضِف من الغبرة نضف إذا في وسخ لإنّي أنا فركتو بي فرشاية خاصّة بالأزاز الّي هيّ فرشاية عاديّة بس المُهم تكون ناعمة ما تجروح <hesitation> لأزاز فرشاية ناعمة هيك متل الئطُن هيدي بعوّما أنا مي وبلّش بحِفْ لأزاز فيّا شو بصير هون كل الّي مدبّغ على الأزاز بي روح، بعد ما بخلّص من هالعمليّة هيدي بنطُر عليه شي دئيئة بي بلّش ينشف بيجي هون أبل ما ينشف نِهائيّاً بجيب الشّئفة الّي خاصّة بالأزاز الّي ما بتغبشلي ياه الّي هوّ إذا قميص اُطُن عندك ياه بالبيت ما بدّك ياه ما بدّك تستعملي لللّبس صار خرج إنّك تستعملي لا هيك حالي بستعملو وبِمسَح الأزاز في منيح منيح. وبنتبه على ضو الشّمس ضو الشّمس هوّ بيكشفلي إذا الأزاز مِنو مغبّش ولّا لأ إذا كان مغبّش برجع بعيد عمليّة التّلميع ما الغسل لأنّو الغسل صار جاهز بئى بس لتّلميع بنظ بطلّع على الأزاز وبشوف إذا في تغبيش برجع بلمعو وعمليتو كلّياتا ما بتاخُد معي كل شبّاك أكتر من دئيئة أو دئيئتين تنضيف حسب حجم الشبّاك.